כֻּנְת נְחְ'תַאר נְכוּן אַסַד נְהַאר וָאחֵד, אַלְאַסַד קְוִי חֻר וּכַיְקוּד אֶסְּרְבּ דִּיַאלוּ פֶּאלְעַאבָּה, גַ'אִי תְכוּן תַגְ'רִבַּה זְוִינָה נְעִיש פִיהָ אֶלְאִחְ'סַאס דִּיַאל אֶלְקֻוָּה וְאֶלְחְרִיַּה פֶּאלְטַבִּיעַה וּנְשׁוּף אֶסַּפַאנַא בְּעֵינֵין דִּיַאל וָאחֵד אֶלְמוּפְתַרֶס אֶלְקְוִי.